Au bana susuenga a meo karna meo ia la ta bikin repot no meo ia ta butuh o metw do ta lelelo busa la fa. Boema nakboboi meo la boe ta susah.